Azo eretreretiny ho vorony izy! Satria izy magnatody akone vorony io aby! fizy izy zasy sy voriny satria izy managnelatry nefa iny elatriny igny sy afaky, sy afaky gn'andrembognany, da mety tagna vao zany iny.